<noise> han niq'ar kere' laa qa's moo janaj laawa nrijaq pan chii' paat re' wula kotaq rib'aaq man xajunaj ta kiwach kotaq kib'aaq laa la kotaq re' laawa ke nriq'asaj kabal nriq'asaj chipaam la pan chii' paat reh wul moo najaq reh man qa'keh rijaq chii' apaat si no onteera taqee' wul moo qako'ka chii' apaat re' re' ree' je' laa' nrijaq re' naj chii' paat naj laawa